स्कूलूँ म धौंसिया से निपटणा ले जू छात्र छीन ऊँ त सिक्षकूँ म मदद माँगण अपरा दोस्तूँ त सामिल कन और जू ऊँगी समस्या ची वेगी बारा म वेगा बारा म खुलकर बात कना ले हमु त ऊँ त प्रोत्साहित कन पढ़लू।